Ikpamerah <noise> ikpamerah na your meh guere aba nieh he ra khere tse eni ari aviri nor rue ramire oki abi meh re na nye ni kpameenah who kha dura. Who dara ya wa̱ wo who kha khei da̱ who̱ kha mai eni na nor weharoyawo who kha khe ka ra ya kpo who na ni iku no re kpo o̱ ukura yi tasa tasa nor waro ya wor who kha khia ku ra yi tase nor waroya wor ukuwerera yi digu who querera chi enera koko udu ukpade your kupi anneh your ukha khei qui ameh your onu ukpade ra abimani ikpamarah afemai ukha mai eri ikpamirrah yor eme we ha ro ya kpo unani kuwore ukha khe nani kuwore kpo ukhei nami wore na be̱h toi who na ni ido̱ wore ami eni ido eya o̱ kere eniror he̱ nye na reh o̱ rari o̱ge ke̱re̱ ma̱ rẹ na nor abirigho na khei nie eyara ami enekwe kuegeo nanor or na amie or rar ri ekpebi ikpeghoro na re renye who nye eni emoi ido na ri okha khei quo yi uno khi otsu otsu uno guagaga who khananor ra neh kpo eudu ukpade ye̱ era who̱ quererah who do ukpade your wor who kha khei du ukpa de your wor uku ameh your onu ukpade onu ikpamera rah ekha khie titititi neh kheze ti ukura wor reh ukura. Kuitasa fi emina your wor fi okpa yor who kha khia ku ra your who ghe kpghi oni ukpade raya̱

Oni emi na̱ na mei udo o̱ na ze be̱ re re du̱ va̱ reh na enikpese ne̱ kaka na ige̱ gbara ikuekekere o kuwor he kha khei quekere o kuwor he̱ kha khei ti ja ra ya ra ne̱ vie du we rare akhe dọ erare emare ekheru ogba emare ekhakhe ru ogba madetor ma̱ re̱ ma̱ khakhei rera neh kpokporikpop ọ iyor oghena weh khi ogie obekha ọ who khara who̱ re̱ mare ya ma o̱ erena geh reh ama reh otama who geh reh ama reh oghodena ma khei nye ne ror ameh khegeguere na abi ma nye emi na khie oni keri ona iri onu kuwo emi na na re stor wo̱r steri eni ikpanmerah nefua ru̱ kerenu nye or na ghiequori utso oni ayi ukui omi ma ra nyerah mio ru udo na kha ya aki ma ra̱ deh erami eni iyi kpama erah neh ya na ballura eni iyikpi eminara ni ma deh na zoi otor ikpe duvare are re mie auchi eh guawa ha̱ ni guara erana but na ba yor na itse otoikpe razedura guwere enikpami era nitsi ibo̱ ra̱ na gi eni ikpagba uri arubasa your wor who kha kheruror ror your wow who mie or ri mio ri ste emi na kha du ye̱ ebi azame ifio ukhare mhe u iri ifio mhe abor ukhare mhe u̱ du udo yorotor who mie ori who meh ma make sure who mie ori zor tsu so̱so ami ene kire eke re onor otsu or nor ra otsu obor ro̱re kere ekhakhe mhe or who kha khei mch or nekpo anekpo uzera tsu meme wor eyara we kha kha mhe Izera tsu gbo ra ri he̱ ghe ku oni ukpi ora ni re̱ khie ra ri ibo khei ri re re se ya aji ukpuma be ikumu itsemeh he ze itsemeh tsu gbe tsu udo yom kha re̱ meh ra he meh ra nekha tsugbe ste mhe ra who udo ste ifio ikhare meh onu kuwefe ukha ruro ru gbururu he dui ori ukuwi aviri he̱ geh do uguwe we̱ we̱ your era oni uguwe he khe du or ye̱ ra̱ tsi aviri ibo nikeri your khano he nor aviri saweh aviri saweh re etso etso etso ma your re sor ri oni aviri ma̱ kha kheri duo yera ora ror ti meh or oni aviri nikeh ir ti meh wor iyor we amanda or re nye o̱ or ri ri ame re oni sha but or ti meh wor so ikhakheru ror kuoyor wor nor khie tor hefia. Arubasa your ikhakhere fi oni aruba sa your okhei re fote̱ then okhakhe tor he duror kuwo he khakhe du o kuowo nor ti yara yara your ri eba ona ikere ma de na nor khei ruror ti kpo okhakhei ti ni khien mie khiokhe ti o khew kaka kaka oyou okhir ste ete na re nane ema your oni ukuo eminakhe oni ukuwomi na re ri rici or na ayi ukuomi na mua aba re se ra so ikhakhe ruro sese or ri he ruioni ayi ukue ume kisi re stor tere ure uku ume roro kere o̱ or kere ume na bi omi o̱ he̱ rui oni aya ofo emina obo ni ma kue emare ani ikpecia ezekhu ma khi ogbi, Kpare ke̱ ruon khuo̱ ene̱ ese na kaka ra roi otome or ne̱ eni ikpi isa rao he̱ meh aji o̱ oko̱ me̱h re̱h guwe o̱ he̱ moi ayi oko nor shere ni do otor kha ni tse niyemare ke kha khe ruror duo yorwor wa nitsa niyemame ne joko detor guvera kpaike̱ kpaike kpaike̱ he kha khe gu wehra nekpo iruror kharakpo ikura ami ukpayi ukuomi oni ayi ukuomi na̱ re reh eni emi nakhei emina khe enikpamead enikpamera oni ukuomi na rẹry ra ra ne nu rur khari quor ste erami ri khe mor o ste omi amuma nitse̱ erami rer o̱ ste ese rer o̱ kura your wor eya or ti ya ra yara yara okhakei titititi ni meh khe okhe soẹ he ru ror du̱ oni ayikwe enmi na era re ikparari weh uno̱ o̱ he ra̱ ri weh stor ti meh o na be kherehe ghe ruwe he ghe ki oni ayi ukuwe eminara ni mukpicha eza ku ma kha ghe quo̱ your o̱ onu khu or ra okhei gbu̱ ureh ma irigho na kha ghe quo your o̱ onu khu or ra okhei gbu̱ ureh ma irigho na khei meie ma re nye mara ma rii era oye ne ghe rue ri teh ne ghe ror stor wo iyomah or ri oyomgu ye kai onor okhei mi gbe your khi iri kero mama ikhakhe ru ror ror stor or okhes ni iduwotor okhei ti owor ror okhei gbu̱ ureh ma irigho na fhei meie ma re nye sotso ikpi sha ekha rokpa nye mare ma rii era oye he ghe ru o ri teh ne ghe ror stor wo iyomah or ri oyomgu ye kai onor okhei ma gbe your khi iri kero mama ikhakhe ru ror ror stor okhes mi iduowotor okhei ti owor ror okhei ni he khei du or ikheidor otor he̱ khewori tasa ga emina your wo khei he khei fi tase gaira your wor abi khei fitasa ga ra your wor abi khie fitasa ga i ra your wor ikhakhei zeni ikpanierah quwo wor he̱ giah or ni ayi uguwo mi ra oni khei ze kuworikpo he quo hẹ kha kheiruror resene kpo ure khi ikpisha ma ke re na ni irighori enamire̱ ma kha khe na ne eni eti ma nor neh expecially oni iyior we̱ amanda na or kha rore ene ti or ri wor nekpor ikpi guwa neh your wor oni irighor mor okhe ri weh na meh he ri khei ri ra he kha kho vori enetime wor nekpo iyor Ani sumeyah rha ya ryi onukpese ra ne̱h your ni or na ayi ukuomira eh khakhei ruei ra̱ ma khei ru ror rer ra̱ ha mhy ghe guere̱ o̱ mhe ghe guere abi khe ohe ni ọ mi ekhe omi mi rakpa guerey eja ra̱ nor kpa kiri omi etsuko ror khi oni na̱ sawe̱h onu asaweh eh etsako emoi emi re̱ ri oni onu asaweh ruoni omi asaweh ra who kha yi aki uya disawe udi emu̱ ra̱ re̱h niyor ukha rur aki udi saweh emu ra reh nyi omi aji nkuomi kpo who na nor ra̱ ema ekere muwor ṣoso̱ o̱ erakirimin nikeri mạ rạ your ma rami umie khe uriorami ori omi ukhe rer mura̱ kuwor ekhei de̱h emi iyikpi saweh za aki vare ror ikuwere eni eri hi dui ayi ukpade your worabi do̱ oni ayi ukpade you wor aor rufe̱gẹ fe̱ ge̱ ma̱ ya do wor ma kyi eni saweh your may ure̱ uraghi ra detor ra kha ya righorami oni arighori omi re tonawo and ekhatona omi omi anyara okha yara otso we ror, otse so who uno̱ udetor uro̱ fere nami eniyikpi sawe kpo u kha khei ra̱ mi ka nekpe kporikpoka ukera ra tfor ekhakhei ofor amie enenanor nor a wor emi ene abagie ra ifufu edaraya wor kpo ami enekira or gbiegera ifufu ayah ni eke or tor eyah ayour neb kha gbiage ifufu nitsera ukumu ghere na bi ukhamoi ọkhor ọkhor kha kpai ha nu kha bieghi fufu wor rer nu̱ zi enufufu obor enu fufu rarukhumi ror ghekira ni tse egbe ror zeh kha tur who kharere wi doctor who kha re re wa eneru kum a ma na enima ma weh neh wena ma̱ eghuemie onu fufu nor your na asawe ra ukhumi ror ghekira ni tse egbe ror zeh kha tur who kharere wi doctor who kha re re̱ wa eneru kumi a ma na̱ eni ma ma̱ weh neh wena ma eghuemie onu fufu nor your na asawe ra ukumi ror geh kirah ma ya try rẹ ror gbe wor. So̱ o̱ onu̱ fufu me meh regbe o̱ okhakhe ruror for tsu udo̱ he̱ du iru dome si tsi ifior re idu itsi ifio tse ni rạ rudo meh ste̱ ifio iremeh imoma roobo̱ meh ra̱ he̱ moi̱ ra̱ heke̱ onu itsu udo he̱ kha khe dura iqwachiraro yorwor amie ikhaginachira royor ne qui ghorokoyor amie he geh qui achira royor amie he geh quri achiraroyor amie he geh qui ayi osami yor wor iruro na ne emara era your but tise kere meh kua amie khi just qur achuriaroy owo okpe yor wor iquro your wo kpoma khege meh he kpaba amie afukpayba ma khe de̱h o̱ khakhe ruror meh ori kpo ime emina ybewo khe eri ese ne kaka na na zi otor emi na du va re̱ na na zoitor otoreminana khe oto amena he̱ mee o̱mi ese̱ gbeowo rari oti me e̱ ni eni isa na̱ elokeh isa eyemi ne kha kha ruromeorigbe wor nekpo he ra detor imeo ri notsy ukha meo̱ ori nor notsugbe ukhakhe ghie oni onri oya na be omin akpere rughire